Broom broom broom ley get so many different type of broom in our local setting here ley get ley hand broom we geh ley yard broom we get ley inside rubber broom, broom la something wor ley can use it to sweep dirt a compile together one stick can’t sweep dirt but many stick can sweep dirt and la way how broom looking yeah we get our inside broom ley one where ley white people can fix with ley rubber neh becor a together when you pass it on ley ground any dirt on ley ground a can carry a with a la ley how broom work we get ley yard broom too where ley can fix locally in our local setting here la type of broom neh a for sweeping outside wor a can pack ley dirt neh together we get american broom neh where ley can use for inside la one neh la company can fix it where ley mouth pah la rubber becor a together anytime you pass it on ley ground a can pile ley dirt neh together yeah As you pass it on ley ground a pack ley dirt neh together like plastic sand rubber anything food seh you eating nay ley waste on ley ground la ley broom you can use once you gather ley dirt together a can compile ley dirt together if a wor scatter seh a can bring it together yeah once you apply ley broom to a la ley work a can do there yeah another thing again leh say you brushing your yard, some time you cutting grass and thing neh all ley dirt neh can be scatter ley get ley bassa broom ley yard broom with ley with ley with ley stick inside a all la dirt neh where scatter chacla all over the place once you apply ley broom to a aay can gather dirt together la how ley broom work yeah once you apply ley broom to ley play where you see plenty dirt and thing neh air you cut grass ley grass scatter all over la ley broom can put ley together yeah ley get ley yard broom ley get ley inside broom different different broom neh yeah la a ley can use to sweep and gather dirt together.